Su jaa kasada ku ja kanantada ji nama nu ni kanta kooda jo ne´e, xi na´aga ku ja kasada kanta´ada ji namia ku ja kamontoda ji yuga.